Miɗon mari sobajo haa kaywe sobajo man miyiɗi haala mako masin ngam kowadi bo kala nde mi yahi kawyen pat haa sare maɓɓe mijippata Tomi jippi haa sare maɓɓe Bo minɗo wada hundeeji ɗuɗɗum o hoosa am oyaram babeji fere fere mi yaha durugo min yaha miwaɗa hundeeji ni duɗɗum. Feere to ohoosi am min yaha ladde min yaha be na'e maɓɓe, min ɓira na'e min ɓira ɓiraaɗam min Yara nda gertooɗe min nanga min kirsa nda gertooɗe to min yiɗi min hoosa min Nyamā ankam hundeeji manni don jurr.